באלניסבה ללוג’את לי כנקרא בלא מתד’יע וואק’ת היא אללוג’ה אלערביה אללוג’ה אלאם ו אללוג’ה אלפרנסיה ו אללוג’ה אלאנגליזיה הד’וק כנהדר בהאם מזיאן, ו עזיז עליא נהדר כתר באלאנגליזיה, חית אללוג’ה סאהלה אסתאהל מ אלפרנסיה, אלפרנסיה ענדהא לקוואעד דיאלהא סאבה שוייא.